Io zaign ai <hesitation> tsisy lalàgna manery ohatra hoe tsy maintsy mihinan-kena na koa hoe <hesitation> tsy mahazo mihinan-kena, fa io zaigny ai arakaraka <hesitation> fomban'ilay ôlo, misy ôlo zao a tsy homan-kena le végétarien regny ohatra fa <hesitation> misy ôlo homan-kena, de io koa miankigna am le fitiavagn'ananjy, raha ohatra hoe tia hena anao de afaka homan-kena, de raha tsy tia anao de afaka tsy homagna.